Un marcapassus es un achiperri qu'ayúa a hondeal de horma emparejá la sangri con c o dos pa dal passu ala sangri filtrá. Enque veramenti su estrutura es muchu más faci de que lo que s'izi, pos pa hazel cosas grandis no es precisu de hazel mecanismus comprexus. El marcapassus hazi que'l coraçón enhuncioni duna horma regulal, que los sus latíus vaigan acordi i assín el coraçón no entri en pará cardiaca, es un aparatu mu curiosu pa genti con pobremas nel coraçón.